मसलताओं की गर्म तापमान म रहे ले मास बराबर पकाएं। गिरि ल गरम करा ऐला मास नई जले आऊ अन्दर लेले बराबर पकाए। मास ल बार बार पलटाओ एह ले मास हर तरफ ले बराबर पकाए। मास ल ज्यादा न पकाओ ज्यादा पकाए मास सुखा आऊ कठोर हो जाते। मास ल पका के थोड़ा देर ले रख देव एह रहो मास म रहे आऊ। ए ज्यादा स्वादिष्ट लगते जले भाग ल हटा देवे जले। भाग म हानि कारक पदार्थ हो जाते ए ल हटा देवों।